﻿Kompyuterning asosiy komponentlari quydagilar: markaziy protsessor, xotira saqlash qurilmasi, yoki onakrat va quvvat manbai, kompyuterning miyasi bo'lib, barcha hisob-kitob va boshqarish vazifalarini bajaradi.